Jaikatu vaera, yaikuatia ñanemiari vaera, tenomde yaikuata mbaeko yaetava, jare kiraiko yaetava, jare yaikuatiata ñee iyɨpiño, jukuraï ñamoñejïro kavi vaera yembo gueta yaetava